Ta'a nyeeɓan hunde fere be lope, arannii hebu lope ma sai nyeeɓa no hanii koh no giɗɗa nyeeɓuko mai sai ngoràun ha nannge yora, sai nguladun ha yite don sata sosai saibo pentaɗun